Yä'ki kumku'ojmä itpa mäja fiesta, mä mäja sä'nhajku san bartolome aposto, ke jete kumku jyata, jete mero kowi'najä, yäki itpana novena wina' wina' era ti' makstujta jama'ijna y yäti ijtu'p este tiempo ke ke do majkustäjka jama ijtu novena, cada barriu'ojmä manhpa toto kumku anhke sunpapä mawä, todo vieneratzäkpapä'i äjtyä janta jete manhpa, äjtyät opyatä cada novena, cada tzaji tzaji opyatät y jenä jenä yegatzäkpa syä'nhajku, yegatzäkpa mero jyama janu'syak tu'mpa gente ijtu cohete, ijtu junta yomo y pät, je kumkunyämä kumku kumku witpa jenä, janu'sya'k tu'mnämpa, ijtu manhpamä musico jenä pe etznämpa titya'majnämpa. nyanhpapä'i nyo'a, nyanhpapä'i vieladora, na mapä mapä kä'yoye, tzyäjkupä'i taamalitu, kyäyupä'i panhane kajwelji'nhtumä, lecheji'nhtumä, lo que lo que pya'täpä barriu jete jete tyi'kajyajpa, jete kyäyajpa, jen¨este jenä opyatäjzi, asistitzäkpatät la santa misa jenä nantät tzu'kumu, hay vece como mpäkpatä äjtyä nkomi wa'kutyät recibitzäjku wa'kutyä fyortalecetzäjkupä', dejenä este tzu'kumpatät, tumä tzu tumä tzu' cuidatzäktäjpa äjtyä nkomi, konu'ksnämpa ijtu celebración titya'p jenä y junta junta'i tzyäkpa tzyäkpa yaktividades wa'ku wa'ku kä'yoyu, tzyäjku rezo, tzyäjku konu'ksku titya'p jejtzye jejtzye kumku'ojmä yä'ki, y sä'nh'ojmä mero jyama'ojmä janu'syak minpa ma'ajpapä, minpa minyajpa todo mipä' tzyäjkyaje juego mätzi'k titya'p janu'syanh minyajpa, une' jete myetzyajpa mas.